Saq olõt mul hää sõbõr olnuq, a ma ei tiiäq, inämb meil vaest ei klapiq taa asi. Kuigimuudu ärq olõmiq võõrdunuq tõõnõtõõsõst ja ma arva, et meil ei olõq mõtõt inämb kokko saiaq. Vai no ku sa tahat, sis mõnikõrd võimiq, aga no säänest nigu siiäqmaaniq, säänest asja inämb arvadaq meil vällä ei tulõq.